Scarpe nurmai, cioè scarpe dë tüti i di, scarpun, stivai, scarpe da nose, scarpe da curi, le pantufle, le scarpe cun le bruchëtte, sandali